Ora ruko mara rudodoa afenana aru ara hao daamo nu radu aajo abhoa obhazi fa bhe thaa honang bho haoda aku odamadamo nyi obhazi sam azdne aro ame ma onang aku odama dam o onang hdnabhe ethom a henabhe a hinaanang habhana nang hinanang sa hidamadam onang nta agwo ara ayeng onoo o oku ethoma je edamadam araa asum apema ofene ora ara agwo araa ora bhoven a obe bharoso obhazi ona obhazi osu ozezena afenana fo ora fasa ara hoodam ozama bheven bheevi fasa aara habhodam opo ora osom esane obhazi sa enanv odamadam o asi ora hibaa hitom oko hiyanv mma hikibho hinang bhanoo asi unwe obhazi okpe do oro or riko ma ora igboro ethoma ruko sarunang ovai odo gwe oji bha roso azoi sem otina hithabhoro ora ose bha hese a- evai so ora ruko egbee eve- evi o onang ado fon abe ba okpo bharoso azoi oro do heku bharuko ruko maru dodoa bheevi ruko mma runanv bheevi bhera bhaohora